ཐ་མག་ཅ་གི་སམ་ས་བྱི་ཀ་པ་ལོ་ང་མུ་ཆ་ལ་འོ་དེས་ཆི་ང་ཅི་བྱུ་ག་ཧོག་ཤེ་ཐ་ངབ་ཁེ་པ་ས་ན་ང་ཅི་བྱུ་ག་ཧོག་ཤེ་ཨིན་། འོ་དེ་ཅི་ཀོ་མེན་པ་ན་ཅ་ཡ་ཁེ་པ་ཐད་སེ་ཨིན་ཐ་འོ་དེ་ལོ་དཀར་ཐབས། ཨཡེས་པ་དེན་ལོ་ང་དྟ་གེ་ཁོན་ཧེ་པོ་མཚུ་ང་ཅི་བྱུ་ག་ང་དྟ་གེ་བཙོ་བླ་པ་ཀོན་ག་མག་ཅ་གི་གེ་བྱི་དལོ་དཀར་ཐབས་བཙུ་ཐད་ལོ་མག་ཅ་གི་མུ་ཆུ་ཁེ་པོ་ཆི་ཐུང་གུད་འགྲུ་ཆི་ཀོ་མེན་པ་ང་ཅི་བྱུ་ག་སར་འཛིན་ཧེ་པོ་མཅུ་མཐོ་ཚུག་ང་དོ། ས་གེ་བྱི་བཙོ་པ་ས་ཇིན་ཧེ་པོ་དེ་ཨ་ལོ་ཨོ་དེ་ཡ་ལ་ང་ཅ་བྱི་ག་སེར་ལེ་མལ་ཐད་སེ་ཨིན་།